Ɔ̀ɔ̀ e gɔɛɛ kìla koo jɛ̀wɛ̀, jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ nȧŋ yaȧ, ke sɔnèɛ, mɔnèɛ, yèè ke ɗɔ̀ɔ̀ tiuzèɛ, yèè ke ɗɔ̀ɔ̀ wɛnɛnzèɛ, yèè ke ɗɔ̀ɔ̀ tɛɛ̀zèɛ yèè ke ɗɔ̀ɔ̀ fridayɛ, yèè ke ɗɔ̀ɔ̀ saidè maŋ ɗɔɔ miiŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ.